Kawaida nepo emeet nyo nepo kenya, kendei pendereet kila chumatatu parak ak kendei komuut kasi, ko kikoeek anyun e peendarani pa kenya, ko tareteech amu ipwatweech ii tuku uindo nikikipuun ak nikipuun piik cho chikipa tai kocheng'ei <hesitation> kocheng'ei kandoinateet eng' emenyoo, ko achame emenyo nepo kenya amu tinyei chamn'yet, chamei chii tukul, me leen saseei chii, chamei kapileshek tokol ako tache chii tukul ang'ot che toeek che punu emotinweek alak, che uu <hesitation> chapunu emotinweek alak che uu rifyujiis ko pwani ke nyokotepee emeet nyo nyeketaach, kepai, ko pai serikalinyoo pa kenya, ako nde ang'ot lakook sukulishek <hesitation> chetokomengeech che po emotinweek alak, ko ka kotepise anyun lakok chotok kosomonyo ak chechook, ko paru kole chame chitukul, ne po somok, ko achame emeet nyo nepo kenya kora, amu mwayweech kotukul ako pa kakileet ap kei kekiilkei sekenyoru amitwogiik che kipaeen taek chu, che kitoretee lakok cho ak koriik cho, ak ketaretee ang'ot taeek che pe kiprutoinik che uu <hesitation> ang'ot mishonaris cha pendi kwaamn'dati ng'alyoot ap cheopa ke koitioi, sasa emeenyo pa kenya ko ki toreteech amu kikoitoi kikoitoi tukuuk meleen ki- ki- kisuuik, ki piik che ki wakarimu kotukul eng' paishonik chook.